أجمل زهرة اللي شفتها على الاطلاق قدامي في الواقع، هي زهرة اللوتوس. وهي زهرة جميلة مليئة بالألوان و كبيرة، وفيها حتى قالك فوائد لجسم الإنسان فوائد طبية. شفتها في حديقة التجارب في الجزائر، حديقة مليانا <hesitation> أز-أشجار <hesitation> و نباتات رائعة الجمال.